<hesitation> Ia gera vanuga aonai, vanuga magulina, kia irau, kunena lanilani, in e ama, araai ge laka wai Melo e iau, maki araai ge vai Kaura wai. Ewagumuna vanugai maguli pe irau, Ina Ama, araai, kala maki, kia, ge wai o, Melo Iau, araa maki ai ge kalana e wagumuna. Iauiau kimu kimura, manu wale koloa koloa, geria ririwa, ge magulina, ve avu ge lakana, ge waikulena, Iauiau geria ririwai ge magulina, araa ai ge kalana. Kunenai vanugai, emaa maguli wai aonai venugagirage kamuvagi. Numa inagulura, e araa aniani au, inagulura ga kalara wai, e wagumuna aonai, magulina irau. Va lua luana, ia gera ve gia vanagi, ia inara amara geriai. E rogina pa aikina, iana e ro ge maguliagiana pa aikina? Rapa e lugana, ia ga kulakaina maketi ai laka, aniani au, ga woina pa aikina kipo ga ruga aona, ve avu koloa koloara ge kwarana, maani, anianina- gave- gave ware na. Ga ware warena, nama ga rawalina wara, ewagumuna magulina aonai, vanugai pe koloa koloa iau iau, ai ge ve ripa vevenina, kunenai, ia, upura, amara ge, geve ripa veveni wai veaina. E maguli auna agiana, ai nama, kunena magulinai ga maguli wai veaina pagara maguli, upura, senera ge maguli wai, lani nai kereai, kere ai maani, ve avu ge kala wai, imarana maani ge api wai, geria ve avu rinara maki. Vanuga rinarana ge kalara wai, ewagumuna aonai pema irau, e maguli, ga maguliagiana aonai, agi raurau, e lavuana. Avala, waeu, avuano e avurigo, aorai avurigo ia agi magelona, e lavu kaoana aonai oi pene va maumau mu, na avuano, ia agi mirulu miruluna. Wa mamilagi, oina pono apia aonai, ia mamilagi ikavagina <noise> ne, nama e rakava aorai, ia ga magulina, gera kunera aora e rigolo kapira aura, gulu kapi, ia, gera maguli ge ve ware o, ia ewagumuna, gera maguli kiara pege ma irau, inaina, laenira kiara ge irauna, ve veripa vanagi maki kiana eve leana. Ura parai ga laka wai, niu gaapi wai, keala ga koko wai, pa rau ga niu wai, pa aikina, aralu parai ga ve luai wai, gama mara wai, oh aikina Raukele iruirunai, ga kwara wai, maani kapu kone ai, ulaula, verere wagia. Ia, rupu magulina, ewagumuna gerai kia pema irau ai kunenai ge maguli wai veaina, e waguna, oi e au ga ve giana aonai, magulina, pe va ovoa ia gerai.